Agarda men kunimni muzeyda yoki hayvonot bogʻida oʻtkazish orasida bittasini tanlashimga toʻgʻri kelsa, muzeyda oʻtkazishni tanlagan boʻlar edim. Sababi yangi bilimlar olish va sanʼat asarlarini koʻrish menga zavq beradi. U yerda men oʻzimga yoqqan narsalar haqida yangi maʼlumotlarni oʻrgana olaman.